الزهره إللي شفتها من قبل وعجبتني هي زهرة الاوركيد معناها بالحق بحسها هكا زهره راقيه مكيج كيفها ما على بليش نحسها مختلفه على الزهور الاخرين والورود الاخرين مامريحتها مزيانه على الاخر معناها تحس انها ريحه هكا ملكيه يعني مزيان مزيانه على الاخر.